Ja ütskõrd läts' tä tuu uma kompassigaq ja tuu nuul õkva nigu tõmmas' tedä takah nigu määntsegi jovvugaq. Ja kujotat ette, tä sai min- määntsegi mäe manoq. Ku tä jalaga tougas' sambõ ärq iist mäekülelt, tä sai arvo, et terveq tuu mägi oll' kullast, puhtast kullast ja hõpõst, nigu sääne kulla-hõpõ mägi.